يا صاحبي رح أقول لك على حاجة مشان تكون من أحلى الناس في بيتك، أو تعرف تعمل كل حاجة صح وتبتدأ ترتب حياتك، أول إشي لازم تعرف ربنا حقها وتأدي الصلاة في وقتها، هذي أهم حاجة لما تبدي تحافز على الصلاة أو تتوضى صح هتلاقي نفسك بديت أحسن كل شي حواليك باهب هالكلام ولا مو باهي هالكلام ليك.